Be le braie d'solit a së stiru zura l'as da stiré cun ël fer bel caud e deve stiré da 'na part e da l'autra e pöi pieghelu, pieghelu ch'a staga drit, soprattutto drit